Cara wo souru de wosi tebini nabo mane nako nabo yang wo tuere de kai tagores madei dika atau nabo itatagores mane wo tiodo dika de alkohol bolo kapas aje betadin wosi ese ika ibolotoka mane manege uwa wo tamunu supaya ma nabo mane ikia imangosa imangomasa la ma nabo uwa i infeksi nako nabo woma oto mane dema nabo ilagomo wo tiodosi wo tiodosi aje wo tiodoli deo kia deo cairan infus mane cairan infus de betadin dema kapas wo tiodo manege dari kia maraba ino aje wosi supu uwa dari uwa dari dari luar aje wosi ngosama uwa uwa sokomanege done iinfeksi lo duru dari raba ma bati <noise> kawo si supu nako ibolotoka betadin oli wosi ese langsung kapas aje wo plester sokomanege.